<hesitation> mela soinu amgba atno la ugbu ba indigyin me soinu helo mela ekpoŋ ovhro nga mezga ami ba ngonglo, me zga ami, me sa zga algo la ba, bagi irri ngaba ba me kala moawyen bagiya yi utmo ah ya ba me lashe me, gi ya yitmo nga moa wyen ya yi egla- me so omilo me ghre utmu me zgi utmu lo ba gi ekpo edzubhu inumubin fifi endhbo eghbo bagi zgi utmo eba, gie numoubin mi me numubin milo nga me sohma, me soh ma nga me nglo ami, me ngloami obaze ah onda ah ta lata kala onda alamise la onda asati me la eba ulu chuku da me ba ekpo kwayah gi dome wo kyay me bala fu abmo ba kwayah me zgi ma, me ghre odŋe, nga enhmo la lera mbo duka me la dzu nga me lae me samah ghi wo la okhro ba ghi la ishki okloba ghi lashki nga la eta oka ma ghi ya hyelo mbo hahe ahan ah okhro lo ba la shki ma tohka gi esi eshko di okhro lo lu mile, gi la zu okhro lo ah ah majalisa ba moala dzu pyapyan, gi gi dzu am ajalisa milo ghi la taoka la ba lo kpo ahwo agi ahwon si embwe da ahwon nga gi la ta oka kaba gi la ekpo, gi dzu ma, ghi ekpla egba sose, egba lo koma lo awo egba la lisi ovhrovhre si eba angyi. Gi lu mile, amajalisa lo gi la kpo nga gi lakpo wato akwe ela amgba gi sizga chuku da gi eka gi la hre chuku da gi hyen ah emela ya kpohwo gi a udzudzu amajalisa lo a emela sa gi <hesitation> so esko amajalisa milo si eba, gi si lo eba chuku da gi eka ah omba envhye oba, omba envhye la oba he gi eba kyu lo abhgo totno eka hembo. mo arehwin la ba mola ah la ta enrhy bamo laklo envhye gita mo envhye mo aghre hwo gi eka mo nga mbo, nga lu mile moarehwin hi lo, gi kpo kaŋha nga mo aya yi gi, chuku nga gi ba nga gi lu mile toh gi lazu mo da mo aba mesama nga gi yi mo da mo mbo yi gi, mo ayi mo ayi gi nga ba gi mbo iyi mo omba gi ya ekpo envhye mi lo, omba shine moyagŋo agi ge ge gita mo ehwo moaghre gi wola anyu ba gi ya kpla egba kala mo ah ka gi sla bmi gu eba nga ba isi ah emela ba bmi ya si da gi da ambo hyen, nga da gi mbo eh ekpohwo ah ah uzudzu ba gieta bmi nga la aruri ba giewa, gi mbo ehyen lo ka labmi oba eba otmo angyi gi eklo gi eklo otmo kala mo, aba dzendze wanda moarehwin milo gi dzu kala mo ombaze me moarehwin do gi gilu mile gi zu mo ba amajalisa helo nga da gi dzu ka la mo chuku da gi kpla egba gi me ba me dzu amajalisa milo, me wo la okhro ba me dzubhu me ghre yi dzu ibhu, ombaze mbo me kso ba okhro akyin mezbo akpo otmo la mo awuovhro ozhen alayfa ahe me ba dzu oklo kalaŋha me dzu oklo ka la ŋha mememe kahe gi kso, a ombaze me kso ahme kso okhro amgba afunyi amgba okhpo Ombaze me kso angba afute nga me ghre odŋe, me ghre odŋe, me englo ami nga me numubin, koma <hesitation> ombaze me gbu odŋe mbo kahe mela numubin shoshoŋ mbo, gi kala ashe me gi dzu taoka taoka taoka <hesitation> ishi nga mbo la woma ŋha da gi nyu ekpo, gi mi njulu ahan ngale ah gi fuhu kala moawyen nga bishin gi humubin, ahmi koma ha ah zgi ami lo akwe ama la gi su knula ekpo mesama kama kafi da me ba odŋe mi la mbo, ombaze me zgi eghre ya dzu me oklo eka he ah ombaze me ghre emitii don me wo anda khpo mo awyen egŋo ba kwanga, mela yimitii la dzu kala moa mo awyen egŋo ba kwanga me me wola damuwa ma me kokoma me ka kama emi emakyin wo danuwa me dzu bzu monga le gish ki nga gi ta oka melu aka emalo wahe ka ema lo wohe, ka ema lowohe, gi dzu ma nga har gi la taoka lataoka lataoka chuku dagi ekposhi? Chuku dagi hyen okabmye nga gi ka gi ebmye ka ba ubin oyi ah ozh <hesitation> ama ŋha mbo moawyen egŋo ba kwanga moala kpo mesama kama ame he, me wo andakpo mo, me la idzu nga la isi ebwe da mo, aka ba mo ya kpo aka ba gi yekpo nga chuku dagi hyen ovhrovhre moa wyen egŋo a kwanya ahe, me mesama mela kyu amaze abhgo mbo, kama ah me elwa ayakpla aze ba me la ekpo chuku da gi ka gi hyen hada isi moawyen egŋo akwanga ahe, kama amaze ishki lo ba me la ekpo me si melasi anyeŋ si eba gi ekpo gi la kpo ekpele ba mo ahzu lo la ah ah ekpele ba chuchku, ekpele ba chuchku helo gi la ekpo lo chuku da gi ta hyen hada isi moawyen gi ekpo lo nga le chuchku milo gihyen. Ah are ba mo abzu adzuayi moawyen egŋo kala azbo moakola moawyen egŋo <hesitation> ama milo gi kpo ekpe helo nga gi hyen ama milo ma nga la ekpo chuku da gi ka gi kposhi? Chuku dagi ka gi hyen otaori moa <hesitation> wyen egŋo akwanga ahe, koma ah me ka ba me wo andakhpo moawyen egŋo me dzu nga mela ekpo nga gi la kaeka moawyen egŋo hwon la kpo gi do kpokpo ŋha mbo mo akpo ba moala kpo moawyen egŋo ba usku ŋha mbo duka ba eba ŋha mbo moawoma moala hyen nyeonye kalagi chuku shi mbo gi akwanga ahe, gi wo moarehwin angy wanda ba gi lakpo yakpla wanda moarehwin la anye kala gi. kama ame he ka ba me dzu hi ko anye he mbo megba idzu nga me aha moandakhpo moawyen egŋo ba akefi, moaba, mo bahyen me mbo akwanga nga gi dzu kala mo gikloegba nga mo ba si anyeŋ si aba moalumile mo aklo ah animo azgi akefi ame daŋha aklo isi eghre moawyen egŋo ba ubin kli, nga me luma lo wo dzudzi, me si ehwe si da mo omba mba ŋha mbo duka kena moa moala koma mo abyi me ba moala kpotmokala me ba ba me wo ndakhpo mo, moarehwin hi lo ambo ombaze mela dzu nga le me la ekpla egba ka mo, melatsa mo okabnye eka ba gi la ekpo nga chuku da hyen opyapyan gi hyen odzuudzu tsotse, don agi udzu dzu ba gi dzu hi a gi dzu chuku ekplakyen angyi mbo, chuku da gi ka gi ebmye nga le, <hesitation> anye ŋha ah ala wo agah adzadzi ma asi aba, ala wo adamua ma asi aba nga le gi dzu nga gi hwimu lo nga le ka ekpla ŋha mbo do ghre dede shasha ka lo oranghre kaba me la ekpo kena ah omba dzedze aba ashe me awo odŋe mbo me la dzu nga me la kposhi mela ekpo algo. Nga la nglo moawyen he, ndza ama mo chuku da mo awyen he kposhi, da mo mbo ahyen onye onye, mela idzu nga la enye mo, medzu ombaze mesko akpa akpa hogbren si eba nga le si ezga ubin kala mo. nga gila dzu nga me lale me la enye mo, ka isti ka he, kama moawyen lo mesama moawyen lo ah awyen me wyen me la moabzu ŋha la <hesitation> ajuwan awyen helo awo ayiaapramarii aji ba othra kena awyen helo atsi me engla me egŋoran ghre isi ayi engla tsi sose, ah akpa gila itsi akpa hogbren gi la itsi nehdgyin mbo aŋha latsi alo duka, koma megŋoran kabaŋ la kpo <hesitation> andakhpo baŋ mbo ombaze me si daŋha mbo latsi, amoabhgo lalu ŋha mbo aklo tsutsi ambo ayi atsi ahwo awo mbo, ama melu kala ŋha dachewa alo wo ishi ŋha mbo abala nye nga balatsi, aŋha tsi lo ba kpohwo aŋha, kaba me la ekpo kala moawyen lo kena, gi ya numubin chuchku gi fuulu, gi vhro ndigyin gifuulu nga le chuku da, moawyen he lo hyen onyeonye